Fafaina au foa jam lima au adio oe jam enam au ua kakau jam enam liwat au lao leo kampus ama.